Ɗum kaa mi anndaa de mi meeɗaayi marde rawaandu mi wanaa neɗɗo annduɗo dawaaɗi. Sabi fay dawaaɗi ɗi anndumi ɗii, mi waawaa sifaade hen oonɗon sifa nii enna. Gaa amen gaa a tawan siiŋaaji, ɗii kaa gollle mun tan hono boobooɓe en dawaaɗi woni golle mun.